Ny bisikleta: misy cadre izy a, misy guidon izy a, misy jir- jiro izy a, ary misy an'le milina kely fampirehetana an'iny jiro iny. Miasa miaraka ireo raha tsisy an'le cadre kely sy le rayon-any iny ohatra ny laroany tsy mandeha izy, rehefa mandeha alina mila an'le jiro.